सगळात विसरपाक खूप कठीण अस्तं आमी कितकय बोलांग शकतोव कितकय सांगांग शकतोव की सगळं इसारांग जया सगळं सोडून दिवंग जया। काय घेऊंन बसंग जाणा, पण तसा नस्ता मना कडे काहीची गोष्ट जी दुख पावैता ती इसरपाक जाणा आनी ता शक्य ना बिंन कवा। आनी विसरपाक जाय बंह नांल्यार सगळीं च जन तुमका घेतली। विसर्ल्यात झाल्याअर तुमचो तुमी सोपैतत मनन सगळात विसरपाक जाणा।